الالات ممكن تنتج فن مثل الرسم او الموسيقى لكن الفن المثلي له طابع خاص الإبداع والعمق العاطفي والتجارب والشخصية ما تقدر الآلات تحاكيها بشكل كامل يعني الآلات ممكن تكون أدوات لكن الفن البشري هو اللي يضيف الروح والمعنى لعمله في النهاية كل واحد له وجهة نظره حول الفن انا هذه هي وجهة نظري.